Mi wi'ay-mo aan kam kareeji maa ɗoo kam, a walaa nummba kaza na, ngam mi artii mi anndii size ɗum mi naftirta, mi wi'ay-mo a yaha a waddana yam size kazaa, ɗii kam ɗi fuu ɗi - ɗi ngaɗaayi yam ɗi famɗanii yam.